Estimohen se ka rreth settemila gjuhë që fliten sot në botë. Kjo shifër mund të ndryshojë pasi gjuhë të reja mund të dalin dhe të tjera mund të shuhen. Çdo gjuhë reflekton kulturën dhe historinë e popullit të saj.